Fomba famoahana feo amin'ny doboka de arakaraka ny fikapokapohagna ananzy ra ôhatra izy ataonao môramôra tsy regny lavitra zany izy ra ôhatra ataonao môra; ra ôhatra ndraiky izy dabodanao ataonao mafimafy de regny lavitra izy de miaraka amle feon'ny mihira feogn'olona mihira kôa; mifagnaraka zany ny hira sy ny dobodoboka ataonao de miankina amign'iny arenesanao anazy lavitra na regny marivo.